لو كان لازم نختار نحب نموت بعد شريكي، خاطر من الصعب على الإنسان إنه يشوف الشخص اللي يحبه يمر بفترة صعبة بعد وفاته، نحب نكون الشخص اللي يدعمه ويكون جنبه في كل مراحل الحياة، وخاصة في آخرها، لو كنت نموت بعده نقدر نترك له ذكرى حلوة ونكون خفيفة عليه في فترة الحزن ومعه.